Ná të́'ë k'a rá dyä̀t'ä ná mbáxua kja jñíni angeze mā́jmā téxe kjo rá kjâ'a jângor gá kjâ'a ngé angeze k'a mā́'mā rá zhód'e yó mbóxtji rá zhód'ü yó të́'ë k'o rá mbö̌tje pjéko ndé... ndé rá ts'áji ngéko rá mbéñe ná jó'o nú mbáxua rá mbéñe ná só'o ngéka já'a k'a nú ngéka b'ǚb'ü má gí kjâ'a ná jó'o rá mbóxti yó të́'ë, má dyá í jä̂nagö dya nkó rá mbóxti dyá ja k'o rá ts'á ngéko ma yá mbárü nú mbáxua, téxi yó të́'ë k'o pjö̀xkjü rí dyä̀t'pjü pójo k'a nú mbépji k'a gú má ts'áji k'a nú téxi k'o yó kja kja ngûmü ngíko má jô'o rá móji ngéko ma yá rá dyä̀tpjü rí xípji rá pjö̀xkiji rá mbóxkiji

Yó ndíxu kjá jñǐñi nú ká kjáji ñèjyo mândresi ñèjyo májp'e k'ó 'ä̀täji ngéko rá mbö̂ji rá má mbö̂ji jángo b'ǚb'ü chjö̌m'a jângo b'ǚb'ü te... ně'e rá ndôma kó nú ná só'o ké angezeji k'ó 'ä̀täji yó 'ä̀ti kó yé pêji yó májp'e nú servilleta juë̌zhiji ngéko rá mbèdye ná jó'o

Nú 'ùbi kja ndé rá kjâ'a má rá... má rí tū́'ū, rá pjë́zhi ngé ná mbáro ngínk'o rá ts'índzapjü gá má ná jé'e. Rá 'é k'o rá nú... jângo gá kja à jês'e rá nú ndí à jês'e nú jângo gá k'â'a téxe à jùm'ü

Nú chjä̌t'ä má rá má dyôd'iji ndíxu, nú tá'a nú b'ë̌zo 'ä k'a rá ts'á'a rá dyä̀t'äji tjö̌mëch'i rá ndóm'aji ndánxa ndénxa ndóm'aji k'éxo para móji rá má dyôriji nú ndíxu, jö̂d'üji ná b'ë̌zo é xíji valedo k'a 'ùni ñákji mí mâgü s'ä̀t'äji, tó k'a nú tá'a nú ndíxu k'a kjâ'a pa ndéb'eji yó të́'ë k'o rá sä̀t'ä k'a nú sǚn'ü ndéxi jö̂d'ü gá b'ë̌zo k'a xíji valedo ngék'o rá ñáji k'o, mbára s'ä̀t'ä nú valedor nú k'a 'ä̀t'ä rá mā́m'ā, yá zéngua, rá zéngua pë́xi jângo k'o dyá s'ë́ji rá má ñábi angezebi ndízik'o rá xí'i k'a nú tá'a nú ndíxu ñé nú tá'a nú b'ë̌zo k'a pa 'ö́riji nú ndíxu rá má dyö̌rüji nú kjó'o, yó nú'u tá'a nú ndíxu, rá má..., este... ndéxi rá ñábi k'a nú mběñeje, rá ñaji ná jó'o jíngua rá chjä̌t'äji kja níts'im'i, ngék'o rá mbédyeji ná jó'o téxi nú mbáxua yó má dyá rá dyä̀t'äji ná jó'o yó jñák'o rá máji dyá rá 'ùnüji yó tjö̌mëch'i, ndânxa, k'éxo, ñeje ná mério k'a 'ùnüji nú tá'a nú ndíxu, rú k'â'a nú tá'a nú ndíxu k'a ndé rá ts'á'a, ndé rá, ndě'e k'o 'ùnüji k'o rá má dyö̌rüji nú tíjuë'ë. Ngék'a kjâ'a í kja má kjâji nú pójt'e

"Yó nê'me k'o b'ǚb'ü kja jñíni k'a xíji Pastora m'ǔriji yó ndíxu... b'ǚb'ü ná ndíxu k'a xíji, ngéka xôt'pjüte ngéka xôt'pjü yó xútǐ'i k'o pa pêst'e pa nê'me... má yá rá ndzǜrü nú mbáxua k'a rá s'áji rá dyôd'üji tjòpjü para dyä̀t'äji ó bíjtu, ó bíjtu k'o ná só'o ná pǔnk'ü ts'íji k'o b'ǚb'ü k'o yó b'íjtu ngéko rá ñéts'e ná jó'o, ná zó'o para este... nê'meji rá jâji tùni ná... ná dyèza k'a... este... k'a b'ǚb'üji, b'ǚb'ü... este... k'o rá zǚn'ü, k'o rá zǚn'ü angezeji tǒjoji, tǒjoji este... ""Vamos, vamos, pastorcita"" ngéka nú já gí kja ríxi kja ngáñi'i pä̀s'äji ná b'íjtu má yá rá b'íjtu ná tö́xb'íjtu ó mbàb'íjtu jângor gá ndés'eji, ngéka nú mbépk'a k'âji yá jík'a nú nê'meji k'a 'ä̀t'äji pa 'ä̀t'äji é síño jêndze rá mbós'iji ná nójo, jé k'a nú... pójo k'a kjâ'a í k'a angezeji pa nê'meji jângo b'ǚb'ü mbáxua ndéxi póji k'o yó mbéjch'ün'a k'a xíji rá móji k'o yó mbéjch'ün'a à ndéxi yó ngum'ü yó mbéjch'ün'a póji, má yá gá mbèdye nú mbáxua"

Ó má sí rí né'e kja íjñíñi ngé yó jñôna yó xë́dyi ní yó tjö́mëchi k'u b'ǚb'ü, nú téxi yó të́'ë k'o b'otéjme má rí kárjme ní ñā̂jme téxe k'o yó pá'a k'o gá kjǜgü ngé k'a má si rí né'egö ndájma má rí pa kja jñíñi lipá nu kjú'u mbédyi k'o b'ǚb'ü, jângo gá mí má angezeji jângogáts'a angezeji pjék'a rí né'egö k'a ní né'egö íjñíñi ndá gá, ndá nú ndéxi rí ná pǔnk'ü í ñá'a nú rí ñá'a nú jñátjo

Nú mbépji kjá b'ǚb'ü kja jñíñi, yá b'ǚb'ü ná pǔnk'ü mbépji núk'a kjâ'a b'ǚb'ü të́'ë k'o póji k'a të́jë pa nûji yó zâ'k'o tjǘjnü ó ñeje este... xíbati k'o rá dyä̀t'äji xíjche..., xíjche k'o rá... rá tûnji rá mbóji ngé k'o rá dyä̀tpäji nú ndéndzuma nú ngǔm'ü ngék'a nú mbépji k'a í kjâ'a, núkja kjâ'a b'ǚb'ü este... má yá rá pö́tpjüji yó ndéndzuma nú ngǔm'ü jângo néstagö xíjch'e í gá angezeji 'ä̀t'äji yó xíjche k'o rá pö́tpjüji yó ndéndzuma kja ngǔm'ü, ngék'a nú mbépji kja yó të́'ë

Ná jñíñi yó tjö́mëch'i k'o ndé 'ä̀tji í xòxíxi tjö́mëch'i tóx tjö́mëch'i má yá gó dyä̀t'äji, 'ä̀t'äji este... es 'é síji 'o tjü rá dyés'eji azúcar ndízi k'o má yá rá tra... ts'áji rá bámbaji ná jó'o dyá'és'eji ts'ík'e 'ó'o ngé k'o rá, ngék'o rá mbédye k'o tjóxtjömë xíji b'a yó të́'ë k'o dya ndé rá sí'i 'oxtjö́mëch'i

Nú má rí sôdya k'a ts'íjk'e rí mī́jmi, rí mbéñe téxe k'o yó jñá'a k'o rí... ñá'a téxe k'o jângor gá jích'i yó të'ë, k'o né'e rá xôri nú jñátjo, jângor gá xíji, jângor gá xôpjüji angezeji jé gá kjâ'a kja rá mbék'a rí kjâ'a gá má rí sôdya

Nú jñíni k'o rí párgo yó të́'ë téxi yó të́'ë k'o k'â'a rá téxi yó të́'ë k'o b'ǚb'ü mí ná ts'ómbeñeji má gí ch'ë̀'ë í kja jñí'i zénguats'eji rá'k'i, rák'o dyé'e ndùni yé'e 'ö́nk'iji jângobi jyâs'i mbí kja kjâ'a í tézhi yó të́'ë mí kja jí ná jó'o kja jñíni jângo rí cargo, jângo rí cargojmé ngéko nú ts'éji rí né'e ní rí ñùji

Nu k'a má sí'i rí tö̌m'a k'a chö̌m'a, ngé xë́dyi, ñêch'e k'e kéxu, k'a rá sí'i má rí sǎt'a

Nú dyá rí kâ'a má rí só'o pá'a, rí 'ä̀tä ts'ík'e 'àxuxí, límo... ñě'e ts'íke tàpjü ká rá mbā́mba yá ró zí'i ngéko rá k'ö̌gü nú pá'a

Nújkja kjâ'a rá mbéjkue ngé ma dyá 'ä̀ri yó të́'ë k'o rí xípji ínch'íjue ínch'í'i dyä̀t'äji ó í xípji ñéj ñá'a kja rí xípji dyà né'e rá ts'áji ná jó'o

Nú kja... rí né'e rá xôrgu gó ngéje má rá nó'o, jângor gá kjápjü, jângor gá pédye, núdyá b'ǚb'ü yó b'ízhi jângo pédye kja míjch'a ñô'm'a ngéka rí né'e rá xôrgu kja, nú kja kjâ'a rí pá rá mbédyi pârá ná pǔnk'ü ngí né'e rá xôrü, jângor gá kjâ'a nú b'épji jângor gá 'ä̀t'ä yó b'épji yó jmích'a ñô'm'a

Nú gá kja k'a mbás'í ná m'ä̀jä dyé téxe yo pájm'a jyä̀ gí jyás'ü malchjás'ü rí só'o rí b'ǚb'ü ná jó'o kja ná jó'o kjë́zhi yó rí jā̂ndā ngé kja rí kjá'a k'âga kjákjü rá m'ä̀jä rá nú téxi kja b'üb'ü kja jñíni jângo rí b'ǚb'ü ndéxe ná zò'o téxi k'o rí nù'u rí gá kjâkjü rá m'ä̀jä ná pǔnk'ü

Nú tíji k'a rí né'egö k'a ná s'ó'o, ná só'o jângo rí jñù'u ngé ná k'âxt'ü, jângo gá k'a yó ts'íngôñi má k'a ítëji ngíko gó rí né'e rí k'â'a. Nú ts'íji k'a yí m'ā́m'ā ngé ná k'âxt'ü

Nú ts'ímbáne má rí pjö̌rü nú k'a rí ts'â'a rí ñù'u, rí ñù'u rí pö̀'pjü b'íjtu rí xâ'tjü má k'a í ts'íjk'e, má yá gó sôd'ü nú b'íjtu rí pö̀'pjü má yá gó pì'i, má yá gó pîlu, rí pö̀'pjü nú b'íjtu ngék'o yá, este... dyá rá b'uë́'ë, má yá gí sà'ta nú k'a kjâ'a kuë̌ji nú k'a rí 'ùnü nú jñôna má yá rá s'ä̌d'ä ngík'o dyà k'a rá b'uë́'ë ó k'a rí sà'a ndízi rí chjǚs'ü k'a ts'íjk'e, yá rí chjǚs'ü ná pǔnk'ü máj k'a má jí'o para ts'â'a rá xôrü, ñá'a k'a rí chjǚs'ü, rí chjǚs'ü dyája k'o rí só'o rí ts'â'a, í jyês'í rá dyôb'ü rá 'ī́jī dyá í xûs'ü má 'ī́jī nú k'a kjâ'a má rí, rá xôs'ü má 'ī́jī rá pǐzhi ngék'o sódyeji k'u, nú sódye pǐzhi dya gá jó'o má sódye pǐzhi, ngék'a rí sàk'a pjö̌rü ná jó'o, ngék'o rá të́'ë ná jó'o

Má rí b'â'a k'a ch'ö̌m'a nuk'a rí tö̌m'a ngéjyo ñôna k'o yá gá míxi ngék'o rí tō̌nk'o, k'o dyarí tö̌m'a yäx... yá rí tóma ná pǔnk'ü, o yáx... yá xí rí tö̌m'a ngéje ngé'e, yó ngéje ná mǐzhik'o yó ngénch'èn'e ngék'o mádyi ná mǐzhgö ngék'o dyá rí tö̌m'a

Yó ndä́jnä kó b'íb'i jángo rí b'ĩ́k'o í yó róxaxi kó nú mbàja mí ná só'oji má dyágo mbédyeji má dyágo xú'u í yó ndä́jnä

Nù ñé'e pá 'ä̀s'äd'ü k'a jñíñi yá ndàga nójo ñâk'a yo ndé k'o ndzhôd'ü ñá jyǔmü ñéje ndó gó k'ö b'ǘb'ü ngéko rí para gó dyá b'ǘb'ü ña xö̀mü, dyá b'ǘb'ü este... cemento ñá jyǔmü ñé ndójo

Yó ndíxu kja jñíni núkja kjâ'a yó b'ë́pji ñé'e kja ngûm'ü jângo b'ǚnji má xôra 'ä̀t'äji 'éxedyí k'ünüji ndézi k'u dyä̀t'ä xë́dyi rá 'ùni rí xë́dyi ná sî'i nú b'ë̌zo para má pë́pji angeze rá ngéjm'e rá dyä̀t'ä téxe k'o kjâ'a kja ngûm'ü pa pèdye xîbiyó yó... este... sób'üyé yó jmū̌jmū rí zìk'o k'a má mbédye yó b'íjtu ka kô'te jângo kǜgü ndéje eh... ma yá nà nguáru à ndzhôgü ndó rá dyèpje rá kjǜ'nü rá dyä̀t'ä xë́dyi à ndéb'éb'ü yó b'ë̌zo yó tǐ'i yó tǐjue'e para ñônaji ngé k'a nú mbépkja k'a nú ndíxu

À jñǐñi gó mázi sǒdye yó të́'ë que ná pǔnkü të́'ë ó sǒdye má yá gó b'ǚb'ü së̌'ë tsjóyeji nú të́'ë ngéka kjá gá ngéka pǒte yó të́'ë k'á ná pǔnk'ü të́'ë k'o sö̌teje ngéka nú ngĩ́jeme kjá b'ǚb'ü

Yó tradición k'a 'ä̀t'äji kja jñíñi k'e má ó téji yó ndíxu ngé k'o dyá kuàgo ch'íkjàji mā̀b'ā ò rí ji ná ndíxu ngé gá nú tradición k'a b'ünga dyá téze

Yo b'épji yó b'ë̌zo kja jñíñi núk'a kjâji pjóji k'a t'ë́jë pa jéch'eji ndá jích'e para dyä̀t'äji nù ngǔmü po... ndé rá mbóji má jókò ndé rá n'óm'a ngé k'anu b'epk'i yó b'ë̌zo k'a jñíñi

Yó zá'a k'o b'ǚb'ü kja jñíñi gó 'ùnü lúlu ngé ó ndǒra, ó ndǒra yá ndága nòk'o dyá, dyá ndá ndá'a, ndága ndǎ'a. Ngék'o 'ùnü ndǒra, 'ùnü ndǒra ñejyo ndë́ns'ë má, este... 'ùnü ndë́ns'ë ñú k'o ná nójo ná ndǎ'agö, nú, este... ndó ndé k'o b'ǚb'ü ngéjo límu gó dyá ndǎ'a ngé, dyá ndága ndǎ'a, dyá ndǎ'a gá nójo k'o 'ùnü límu k'o ró sák'ü ndé b'ǚb'ü ngéjo s'ô'n'a, nú s'ô'n'a ngék'a 'ùn..., este... s'ô'n'a. Nuk'o dyá ndága nójo yá ndága, este... dyá ndága ndǎ'a jângo sò'o rí ts'ísi má gí né'e rí ts'ísí k'o ndéxi b'ǚb'ü ngéjo pera, pera... peraxi ngék'o ndé b'ǘnk'o peraxi, pédyi mbé pédyi má yá gó mbédye pédyi gá rí, rí sí'i pédyi ndé b'ǚb'ü 'íxi, k'o ndé sí', ndéxi b'ǚb'ü í zá'a k'o b'ǚb'ü ndé à 'ùnü 'íxi ngék'o, este... rí pésjmé kja jñíñi jângo rí kìk'ârgojmé, jângo rí b'ǘjmé ñe k'o b'ǘnk'o o dyája dyá, dyá gá sák'o ñe k'o pjíño k'o b'ǚb'ü jǔm'u ó dyá gá ndǎ'a

Nuts'ké má gí só'o pá'a nú k'a rí sí'i para jö̌güts'eje ngé 'àxuxí ñéjo ndë́nxi rí jyès'e rí sí'i k'a nú ndéje ñéje ts'íjke íts'aná ngéko dyá rá jögüts'eje má xôra dya rá jó'o dyà ná jôto

Ná të́'ë k'a pâra ná pǔnkjü k'o kjâ'a kja jñíñí, ngé k'a b'ǚb'ü kja jñíñi ngék'a xéje rá má'a, rá má 'ùnü jñákjimi jângo pa k'âji mbáxua, jângo pa 'oö́rüji ná ndíxu, jângo pa... pa jód'üji t'íb'e chûn'e k'o rá ts'â'a mbóxte ngé nú të́'ë k'a pâragö téxe k'o yó b'épji k'a ngǔm'ü ñe k'anu b'épji kja jñíñi k'ângo rí kárgojmé nóngé ná të́'ë k'a yá ná dyà ná nójo k'a dyá mézhe mī́mī, téxe yó gánde ngék'o pâra ná jó'o k'o k'a kja jñíñi

Nuts'k'ó ro sò'... ró... jñá'a nú jñátjo ndízi mí ts'ijk'e, ndíziri mbáne... rú 'ä́rü jângor gá ñá'a íntá'a, ínána, íngánde mí kjo má jmù'u ró... pjúru ñôna dyá ró ñús'i jângozi jñá'a k'u jñátjo ngék'o ró xôrü ró ñá'a ndízi ts'íjke ndízi ró të́'ë ngé íntá'a, íngánde, ínána, íñójme, ímbédyi k'o mi k'árme, ngéko... rí 'ä́rü jângo rá yá angezeji... nuts'kó ndéxi ró xôrü ná jó'o